Pan niwuxpach taqee' kii k'arwa waqxaqiib' wunaq y onteera kaq'ar pan pan q'orb'al pan poqomam re'ka nituut rik'axamaj kaqchikel ru'uum reh richila pan jenaj cha tinimit